Agbagyi miye ma da bo fyi ge gbagyi za akpe wo ye nkunu yi nu yan gyi yan yi nkwo nu zhni shepwo omi mi omi yan gyi n mi ga ye nnayiye she a mami ayami shi dkwo nu zhni zhe pwo zhe pwo ayi a zhni kwo wu na zhe pwo adu kwo nwi kwo n yawi yi kwon sawi yi a a ya yi ba nu azhni adu ozhe n bayi she adukwo fi oya gbayi oyi aya ben ba du oda ho lo ayi kwa ge azhe bwa hn she a du kwofi abaku sna fi kwo kwo ku bwa ayin pye yi ngnu kpa ba ofwa da kwo kwo yan filo kowaye she a dna kwo nu wan ofre gyi a zha kwo ya she ho bwa ho ya kwo sa she ho pwo ha kpa kwo nuwan ya ha bwa akpuya, ha bwa kna dolo ha bwa uye kwo wye kwo ha gbma ge chei ngan gba yi nmigiyi nsna kpe gye yi ha bwa ba ha dna do bayi osanu ho sni kwo ho bo tamwa yi nu kwo ho bo zhi fa shinu nayi ho gnu na gnu gnu yi nu how ho nayi awu wjeo nho boi lafu ba bwa ho to bo kpe saye mi gye alaho chei ozhe kwo zhni yan apma yan nu kwo nuboi bo sna ho, ho wo nubwo gni kwo pmi ho kwo ho bo shaminu. Nho sa ha sni zhe ncheyi ozhe kwanm bma zhmi nayi ozhe kwo bma mi zhni ntwe ge sa mi sni kwo cheyi kwoa wuni omi bugba kwa kashi nkni kwo oza bo ko boho zhni mi nu mita je damuwa bwa nzaho zaho yi yin kwo ho bwa shama zhe shi she ho bwa shi kwo ho hu ha shiwi na she ho ba ti shi mito gni na yan gyi yi pma bon kwo ho bwa akpa shi she ho ba bwa ma to gni na yan gyi yi pya bon kwo ho zhi kni yan gyi yi pya ama yan gyi kwo bo da mi okwo nu zhni ozhe ama mi ba gyi zhi ama mi tami ma gyi zhe she mi ba sni zhe pwon miyi ma gyi gyi ama mita gyi ngye she mi ba snu pwo snu kwo dna sukwo nmu meyi ma la ma pwo zhe pwo ma sni miya mala kala ntukwo tu gona ozhe ye kwo kwa fumi bu gba chenu zhni miye ozhe nabayi ntungen kwo nu zhni the most important food in mi bugba n mi rayiwa nmi bo dna makaranta miyi ma lo makaranta adna mi zhe bwan malo makaranta n zhe bwan to zomi ayangye aje miche shin mito taba mato ba bwan kwa yan gyi aje kwu mi zo agye mi tnu madidi sni nge kwa zhni mi nmamakwo nzha ntingene ozhe omiya to wu vivi lo bo miba dna ozhe pma pye pyen ama agye ma knu maji je si kwo ma si tagyi gwa tu yan nu maya dna miyi si miyan kwo pye chu pye che ntungena sa nba zhe pyi che ma kpe ge nma be mi snu mi zhe nu nha yi chewo. Ozhe kwo tu <hesitation> yan ho nukwo yi fin ama ayan gyi ho lo nyi gyi ba ba stachi fi lo abo yi na yan sna yi gbo gbo ama kwo dna bo lo nho ba gye ozawo sni zhe pwo ha wo ge gye ayan sna ku wan wo ayam sna gbo gbo lo ayi ataifot ayi kni kni ndei nho ho bo zhni zhe pwo sni yi ozhe na shi kwo dudu n sna yi fi n haka kwo sni kwo kni yan sna yi nu bo gni kwo da mi boyi ho wa ka kwo yan shi kwo yi yi sanu ha sni zhe kwo ho bo wo tukwona kwo pmyi ho ha gye ha bwa ba haya ho yan shi kahi ho bo kwa gewi ho bo wo ya sna yi kwo nu to ho kpe ba kwa di ya fin chena zji azhe bo kwo dama ntine ge na ozhe kwo zhni yan mamayi na maba kwo zhni yam gyi nu mi ta taba ma fa kwon nkwo nu ar na ye mita ye ge ami yin kwo wo robu nzhe yin, oma nyo bna filo nba ama sanu ba zhi nchei maye maku kpe ga yan gyi ye kwo yi nkwo na zhni mi kna na yan ngye bga gyi yiye nshe pwo yino chewo kwa ba yi zhni ama agbagyi holo nbatoi yan yelo nkwo gyi ozhen ama agbayi ho lo n ba ta kpe shegyi yelon, agbayi ho lo nba ta kpe she ha sni ozhen to miye ma gna fe ga agbagyi, ozhe okwonu zhi yan gyi manayi ngbagyi knwu wo chenu zhni mifa mi mafa ozhe har mafi ozhe nkwo nu zhni mi yagyi manayi magwode.